<hesitation> Hanina telo mora tamin'ny hotel nandehanako ndraika de mofo gasy, mofo gasy a ariary zato akô ny raika, de lasopy a, lasopy aminay aty a arivo ariary defa mahazo, de ake koa mofo akondro, mofo akondro, roanjato defa mihinana anao.